Ah magu inda dugu nagu ayurayuwa kam sai naga nagu inda munagu gafiya hankal dumi nagafiya hankal mae magu duk sututuku ayuga chu magu aku mji bati ko bari munaguyi doli biwayi nagura tsakuwa naguma sunduda nvi yina nagura chuburi tupari yusuri mjiyarku iviri yu kuma magu inda doli magufiya hankal jan nagu basuka inda lapiya kalau nagu afiya hankal mai naguna kobari munaguyi naguma doli mdu afara lun mjina mjiuding uvur bu kakamju bate dai mdufaradhu upsa kuji wani ku nuri bu agawani mjiku kaʒa kaʒa mamdugu bate gaskiya aiyi munagu kunayi indaga bugarimal kuma kunayi indaga bu agajamai kuma magu uhiyana nagari sun nagu ivuri yi kalkal nagu basuka chu ndur anuya ahwani sun dugu ivuri yiku aiyi munagu mai doti gachirda magu achiyi naja suni maja mdu basuka gadurguyi kina sun duja ivuri yina dunga asirakuraja ah salkufa kuji naya kalkalgaja ndaguda daidai. Rayuwaguɗa ivuribu kalkal dumuwa aiyimai kowa ivuri chudur munagu akuraja ama magu afiya haḵal kuma rayuwagu batna mjigu adur munagu arkuragu aiyi kowa chusung kura munagu arkuragu toh magu woyi shawara sukahu kina doli najahu shawaraguyi ama mdugu kuraga mji wayi salri hakal mjiwayi aiyi angamas andahu shawaraguyimai jan suguvurnakina jan suguvuri haɗa mɗu aga mdu mduwayi magu ndur anuyi nagu ayiyi ama naja uhudugu magu adurnuyiri kwata kwata diyusuri duja vuri yina unur tun toh naja sun aburi yudigu yina ivur chu asuskaja grisuna dugumryina bati auyi munagu mai mdu ivuri duranun grri kuji mjiwayi ahur surmdu hi aiyi sur yu kwata kwata urayuwa mai nagu ahuri surmdu biyiwayi mtuguyi ivuri huri dumn mjiwayi magu ahurisunguda girin mai mdu adubun bathuka tsarun ivi bathuka kanan kuman gaguri mdukanan gaguri umbulgu ma mjiwayima ivwanyi ma harsigu vimargh batai to magu uliya nagu viri irisuku kawai gagiyari gashuya rayuwa guyi mijiwayi su asasu. Sasu kwata kwata rayuwa aimunagumai amunagumai kwata kwata tapu nagasasu ku nagu ivuri bʒa uʒagumi kokuracha nugu mbuchi pathuyi majarasan uʒagu doli aracha kurya to kuma magu sukura ahuri uʒagu ndur asuwayimai kiyi nagu bathuka nda munagu amuliya rayuwaguyi munagu ama nagu kurd kuna dukur nagu ahuga muhiri sunbate nagu kuna ʒunari kuran nagu subura yi munafimai janfiyu ivur chu kuh mji variyi suku kwata kwata aiyi munagu mal kuma yu ivury gadasi kuda giri sundudamriyu da sauransu kuɗa anda kuɗa aiyi rayuwa munagu un rayuwa sai ari hankal abanku dole sai nagu akukaha kurun bawai sun mdu bura cha anu sai grisumai magu uliya sun afarudu kuvan manage mdur ndugakur nagu chusuku afarudu kurvadakufa nemata duka arafaru diyu ara muldiyu mbul chiwayi abana sai dudugakur magu adugakur jan nagu aradahapiya kaka kowa kaka mji kina magu ndugakur aban sun dundawuryukina gaskiya mji vury yisuku kuyi dudagari kunda mul. Kunda dakakamji lapiya kalau kunda gyara rayuwa guda sosai domin doli magu ɛnda gu gyara rayuwaguyi gaskiya rayuwa kowaga lafiyguɗa ama sundu nagu amul aɗamiya mdu naguma arada miyaguni jan nagu ayu abana aguri sundagu basuka bari kurun duri ɗundigu basuka bul duda kurayaban laku dunda ahubari dashi dam.